کیسا بناتے، مانو سوشی بولے تو بڑے لوگاں کھانا نہیں لگتا، لیکن اس کا اصل گھر میں کیسا بناتے؟ سب سے پہلے چاول لینا، اس کو وینیگر تھوڑا ڈالنا، چینی <hesitation> ڈالنا، اور نمک کے ساتھ میں کُک کرنا؛ ایک دم سٹکی سٹکی بن جاتی، یہ بیس ہے۔ پھر ایک <hesitation> نوری کا پتّا لے کے اس کے اوپر چاول کا لیئر سپریڈ کر دینا، فیلنگ میں فُل مستی کر سکتے۔ اپن اگر اصلی جاپن سٹائل چاہیے تو سیلمون یا ٹونا ڈال دینا؛ ویجیٹیرین ہے تو کھیرا، ایووکیڈو یا گاجر ڈال دینا۔ رول کرتے وقت ٹائٹ <hesitation> پکڑ لینا، ورنہ اندر کا مال باہر آجاتا، باہر کا مال اندر چل جاتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کرکے اس کو پلیٹ میں سیٹ کرنا، ہاتھ میں <hesitation> سویا ساس، یعنی ادرک کا اچار، سرو کرو۔ اور اصلی مزہ دبا کے کھاؤ۔ کھانے کے بعد اگر حیدرآبادی ٹوئسٹ چاہیے تو ایک کام کرو، تھوڑا سپائسی چٹنی ایڈ کر دینا، مرچی کا سوس ایڈ کردے، وہ مزہ لے کے کھائینا، جو مزہ آتا۔